افضل يكون الشخص الاكثر ذكاء لان الذكاء يعطيني القدرة على حل المشاكل. اتخاذ القرارات الافضل وتحقيق اهدافي بطريقة فعالة الشهرة ممكن تكون مؤقتة وما تعني النجاح والسعادة الحقيقية لكن الذكاء يبقى معك ويقدر يساعدك في مختلف جوانب الحياة وعلى مر كل حياتك.